Han cama nɛ ba nicoza yan we zin yan sire boni abe cama wure bɛ wa'a ma umare mɛ oyi ro oma dɛmu ho umare wa'ara han cama boma wure mɛ han cama tu'a mibin umare bɛ wa'ara han ba bia vane we wa'ara han uwa vane un da bira otrishira vane ma para ubiɛn bia dosia an tuka mu wian bɛ'a vɛwa don to han twa yi wa'a ma mu to ɲu mi zo han ɲu mi zo han don tomu ma depan ho matiɛnɛ mu wo'ana